La verdá es que no, por desgracia desconoçu la coltura de Nueva Zelanda. Lo más cerca qu'anduvi hue Bali i tovía quea un cachu enormi. No mos vaga la vida pa ná, e? Unu se piensa que tien vesitaus muchus sitius peru quandu te perguntan assina comu estás dixendu pos te das cuenta de tolo que no conocis i no ás vesitau. Me sona la bandera azul escuru peru, bu, no me sal más ná.